असुझे कोई दो हजार बीस माँ में बस लाया था और बस कम लाया, काड़ी छबीस सत्ताईस उठायो। उका बनायो, करेक पच्चीस तीस लाख रुपे लगया, उका फिर इंदोर से बनाया, मैंने अलियेटपूर लाया। लेड़ा चुट कवा देया, घड़ा घड़ा खड़ी करी, उका बात फिर अबना म मौरत देखे, मालवेली जाओ, फिर एक दिन मालवेली बागा भाराज का पास, मालवेली ली गया। असोच फिरो की पूजा, पाथ, ये वो सब कराड़ी, काड़ी को फिटनेस, बीमा, परमेंट, सब कराड़ी लेवाई, उका बात अपका यही, चेकि अब चलो एक गाड़ मुझे सुबर साड़े पाँज बज़े बियरी एसी, एसी सब थी। गई लोग कहे, वाह यार सेट, तुन एक नमबर गाड़ी डाली जार, मुझे चालीस पचास् लाख करचो करेंगे। बाइक मिली नी।